أحسن مادة عندى هى الحساب، أنا نموت على الحساب على الحاجات بتاع المنطق عموما نبقى نحسب في الأرقام وإلا تجينى مسألة سيف ونبقى نفكك أ هالنعرف شنو هى الحكاية من وراه، الألغاز والحاجات بتاعت تختيم المخ هما نقطة القوة بتاعى نحبهم عالآخر، وأنا وقت اللى كنت صغيرة كنت دايما نجيب فيها عشرين على عشرين نوتات كاملة، هذاك اللى خلانى نزيد نحبها أكثر.